Соли дуҳазору бисту чор соли умед ва оғози чизи нав аст. Ман ба орзуҳои дерина боз як қадам наздиктар шудам. Дар ин сол ман худро бештар шунидам ва ба садои қалб гӯш додам. Гарчанде мушкилиҳо буданд, ман аз онҳо гузаштам. Барои ман ин сол рамзи сабр ва рушд аст.